He maikaʻi loa ʻo Google! Mahalo i ka loaʻa mai o ka pūnaewele puni honua no ka mea hiki ke huli i nā ʻano manaʻo like ʻole. A e huli mua wau ma luna o ka pūnaewele no ka ʻikepili e pono ai wau no ke kāinoa ʻana no kekahi ʻano visa. A ma ka pūnaewele e hiki ai ke hōʻoia a hōʻoiaʻiʻo i kēia ʻike.